<noise> איך גיי צו די טענטיסט בערך איינס- צוויי מאל א יארא. צוויי מאל א יארגיי איך צו זען אויב כ'האב לעכער. אויב איך האב לעכער גיי איך פיר אדער פינף מאל און איך ביי דארטן פאר בערך פערציג- דרייסיג, פערציג מינוט.